لو أني حرجت <hesitation> أكل بالمجلاية وما فيني نظفها بسخنها بمويه داخلها وببدأ بشويش بهوادة أحاول أخرج بقايا الأكل اللاصج فيها لو أنها ما أنقبلت مانظفت أو الأكل ما خرج بجبلها مذيب دهون.